Kasafonin pa ara ne nnwom deɛ, nokwasɛm ni, mentim ntena abrɛ a bi nka nho esiane sɛ seesei wiase no a yɛwɔ no ɔyɛ intanɛte wiase, abɛɛfo wiase ne yɛaduru no nti sɛ wopɛ sɛ wote wiase mu nsɛm ne wohu deɛ ɔrekɔ a, gye sɛ wonya kasafonin. Woannya kasafonin a, wonhu deɛ ɔrekɔ so wɔ wiase. No a di sɛ wote hɔ nti kasafonin deɛ mentim ntena abrɛ a bi nka nho. Ne afei so nnwom yɛ adeɛ a ɔyɛ nnipa, wo kraa no aduane nti wo werɛ ho, bi wɔ hɔ a ne werɛ ho a, nnwom ne ɔtie. Ԑkyerɛ sɛ nnwom yɛ adeɛ a hoo hia pa ara. Nnipa deɛ wontim ntena ase abrɛ a wontie nnwom. Nnwom no yɛwɔ nnwom pa a, ɔboa wo, ɔhyɛ wo nkuran, ɔkyekyere wo werɛ. Nnwom no mpo yɛwɔ nnwom a yɛde yi yɛ Nyankopɔn ayɛ nti sɛ nnwom pa ara nte hɔ ne nnwom nka nho deɛ, daabi, saa deɛ ɔnyɛ yie nti nnwom yɛ adeɛ a hoo hia ma me pa ara mentim ntena ne afei so kasafonin no so, ɔboa ma yɛhu nnoɔma a ɔrekɔ so wɔ wiase afanan nyinaa. Aman afoforɔ so, deɛ ɔrekɔ ne deɛ ɔreba ɔma yɛhu nti kasafonin so deɛ mentim ntena a abrɛ a bi nka nho.